أبغى أسافر أيسلندا، أحب طبيعتها الخلابة من شلالات إلى ينابيع ساخنة، وكمان المناظر الشمالية، يعني أحس إن الجو هناك مختلف تماما، وتجربة إنه أشوف الأضواء الشمالية تكون مذهلة، أتمنى يعني إني أستكشف الثقافة هناك وأعيش بعض اللحظات المميزة، وإنتي وش المكان اللي تحبين يعني تزورينه وتروحين له?